மாவு வகை வாரியாக. வெள்ளை ரொட்டி சுத்திகரிக்கப்பட்ட கோதுமை மாவிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது, இது மென்மையானது, ஒளி மற்றும் லேசான சுவை கொண்டது. முழு கோதுமை ரொட்டி: முழு கோதுமை மாவிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது, இது அடர்த்தியானது, சத்தானது மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகம். கம்பு ரொட்டி கம்பு மாவிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இது சற்று புளிப்பு மற்றும் உறுதியான சுவை மற்றும் அடர்த்தியான அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. புளிப்பு ரொட்டி இயற்கையான ஸ்டார்டர் கலாச்சாரத்தைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகிறது, இது ஒரு உறுதியான சுவை மற்றும். மெல்லும் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.